<noise> <hesitation> ti refri nak or lëꞌ xkigi lo xni nak lëꞌ c̲h̲uslo xkë dziꞌn y guꞌn c̲h̲eꞌn nak guꞌn <hesitation> sia wen xkë dziꞌn segun xkuꞌn sdzoꞌbmu sia belsa xlaꞌnmu x̱iy ñag <hesitation> nc̲h̲oꞌb ñag segun xkuꞌn siama izoꞌbma tib refri xka mod xkëwu dziꞌn.